Hashorotlar bir-biri bilan bir-birini hidlash orqali muloqot qilishadi. Chunki ularda hidlash uchun kimyoviy moddalar ularni organizmida yaxshigina rivojlangan bo'ladi. Bundan tashqari, misol uchun chumoli yoki arilarda <hesitation> bosh qismlarida ninaga o'xshagan nishlari bo'ladi. Ular orqali ham muloqot qilishadi ya'ni signal almashishadi.